Pos sombrerus los ain d'ombri i de mugel i tamién ain gorrus que son más pal iviernu. Craru que en estremeñu l'izimus gorra a más cosas que la gorra en castillanu. Peru assina que haga memoria la chistera, el bombín, el panamá, la boina, el borsalinu, el vaqueru, el cloqué, el calañés, el pajeru, el pajizu, el paveru, el chaperu, la mascota. La verdá es qu'ogañu eran mu corrienti de lleval gorra o chaperu...